आयरलैंड चारों तरफ से समुद्री तट से घिरा हुआ है। यहां भी बहुत पर्यटक आते हैं, और यहां के फूल बहुत प्रचलित हैं। ईसाई समुदाय के लोग ज्यादा हैं, और इसी कारण क्रिसमस को बहुत धूमधाम से मनाते हैं।